scheeni wohnùng ... ebschte mìt euh bureau salon salle à manger esszìmmer ùn euh à scheen à scheens bàdzìmmer nàtirlich à winkeller ùn aw ... schàffe kànn ass'i ebs zu triwe hàb ... scheeni wohnùng ìwer euh dàss de blien ìn de stàdt ùn bìssel green's drüsse fur à bìssel gärtle

àm lebschte klani sàche üss holz ... schpiele (stùpfe) ... wàs mr mìt'm holz màch

àm lebschte schpeel gern ... euh àlso scheener daa nìt so haiss euh scheener plàtz ùn pààr kugels ù beuv òder maidle ò hätlich àns trìnke ùn gemìtlich gute schpiele

d'letscht konzert wo isch gsähn hàb esch tina turner ìn pàris gsé ìn bercy ... ùff ditsch gsìn nàtirli ùn ... laider de tina turner nem

Hitt bìn i pensionnìert àwer vorher bìn i Generàl-Direktor gsìnn vùn. <inaudible> (...) fer geischtlichi Behinderti... euh Erwàchseni. Ùn euh... Ìch hàb dìs euh... so gern gemàcht, dàss i euh... nìt viel ze ìwwerstehn hàb ghet.

euh Schpeelsandùng Ici Alsace euh ..... (problèmes de micro) ìmmer ebs dàzü

Ìch trìnk nùmme Kàffe, ìch ess nix àm Morje fréi.

uffstehn, kàffee trinke, cigarettel rauche, zittung läse

Àlles wàs ìch màche kànn, dàss s'Elsassische wìttersch geht, dàss ùnseri Sproch euh... so làng wie méjlich noch gereddt wùrd... euh... màch ich euh... àlles wàs i màche kànn, dàss euh... ùnseri Sproch gereddt wùrd. Waje dem hàw-ich ìn de Common Voice mìtgemàcht.

Incompréhensible.

Incompréhensible

Ah nàtirlisch ìsch d'Üssstellùng ìn Strosbùrri scheen ìn September.

mer hàn dàdò kehn Fee mr hàn à Kàtz g'hett àwer àss mr drüss hàn g'sìn....

ìsch geh selte ìns elsassische Théàter dann ìsch hàb nìt ìmmer Zit ver ... Théàter àlso euh ... wàs mr brüche

... no rìchtemm'r ùns nìt wann mr ìmmer ùns ... valise àm letschte moment ... mànchi sàche wo mr brüsche

zum gàrte hàmmr s'baim äpfelbaim ... euh erdbeere wàs hàmmr nòch ver beere s'kommt mr nìt àlles rin aw à bìssel gemiesse tòmàte (concomber) .... so dìngs

nàtirlich euh (àrtifizielle ìntelligenz) ìsch sàche einfàch einfàch ... euh zu màche sìn

... mit'em schìff drìwer de .. einer fàhre ùn des esch euh ... b'sonderi ... gsìn

Incompréhensible

Juste compris ; le docteur

James Bond ùnd s'esch à bescht dàss àm Moment ìmmer gewenn àss de ... scheeni üssìschte esch euh ....

gànz jùng bìn gsìn bì de grosseltere hàmm'r keniele ... g'hett euh ... jetz nix meh

s'trìnke ùn Kàrte schpeel

isch bìn nìt ... veraine euh (leujspender) verain euh drìn bìn ... euh s'meteor .... elsassisch kabaret ùn euh ìsch bìn aw drìn gsìn

ja isch bìn gern ìn d'scheul denn euh erstens de zit ... gsìn zwaits het mr viel sàche gelehrt a ver mìsch esch esch hàb ìmmer gen gelehrt ... sogàr won'isch nemmi ìn d'schuel gegànge àwer...

Ìch lèès nìt viel Bìecher ùn so. <inaudible> Ìch lèès ehnder euh... bandes dessinées.

... àss esch nìx do die die pflànze euh ... het so gewähnlich euh fìnd esch àlleins

Fraid un Muet ìsch d'Hauptsàch, e bissel Geld, nàtirlich, fer e Fescht ze organisiere. Ùn nàtirlich au euh gfìtzti Litt, wo mr inlààde kànn

Wihnàchte ìsch 's Fàmiliefescht euh... wo... d'Gànz Fàmilie zusa... zàmme kùmmt. Natirlisch scheener (...) ze brìnge. Euh... s'Wihnàchte ìsch d'heilische Nàcht.

hit seh mr so viel sàche wie mr mìnamme kànn téléphone computer àlso wa'er heim ... euh dàss er sich àm meischte ... vidéos mìtnamme ... züleije oder àn lehre (àss nìt heim weh) ...

euh des esch euh transatlantique gemàcht hà mìt'm schìff ùn euh sìn e fòrt ... ùn itàlie .... (son coupé par le micro) ...... ...bìs de rio de janeiro

Entwedder e Paëlla, entwedder e Sürkrütt odder es ìsch àm meischte (...) gsìnn, so typische euh... (...) Blàtte. Nàtirlisch (...) ìm Elsàss màche mr Sürkrütt ùn (...).

àm lebschte ìm gàrte deuw'isch t'sopfe euh wann se tomàte reif sìn oder euh kleine äfpel reif sìn einfin t'sopfe hàw'isch àm liebs

Oui bonjour quand j'étais plus petite il.neigeait beaucoup plus en hiver & quand il y avait beaucoup de neige notre père attachait un traîneau à l'arrière du cheval. On prenait tous place sur le traineau et le père faisait un tour dans le village , derrière sur le traineau. c 'etait super

Ìch redd so garn elsassisch. Ìch wott àss d'Sproch ìmmer wìdderscht gereddt wùrd.

Flieje, dìss ìsch e guets Gfühl. Hàb scho pààr mol getraimt, dàss i àls fliehj. Un no wa d vewàchsch, hesch e guets Gfühl. Ja ich geh ich nemm garn de Flieger, ich hàb scho Parapente gemàcht, ULM, wenn de so kàsch kenntsch fliege wie ne Vajele, dü diss ward gfìtzt

hit esch spàtjohrwatter s'esch grauj sìn vollige àm hìmmel jà wàs wìt s'esch oktover hein s'esch spàtjohr hit morje esch d'sonn à bìssel à hüsse gsé schinbàr morn hammr à bìssel mehr sonn hop mr hòff'es

ô ja ìsch geh garn i's'elsasser théàter jo dò làchsch der e vélo àls mànchmol wa de wìtzgnüppe do esch ìsch hàb's àri garn elsasser théàter do sìnn àls e so üsssprìsch ùn mànchmol wo-n'i schòn làng nem g'heert hà des màcht mìch e so làche guet sch'hàb's garn

La personne parle du fait qu'il y avait des animaux, vaches, cochons etc un un petit chien qui l'accompagnait et que cela lui faisait plaisir